Gny fomba fahaiza-manao tokony ataon'ny serveur na mpa- mpandroso sakafo zany de mila magnaja olo, de mila hoe mifandray am'client, mila satisfaction zany client hoe: aah! Ino kay atao anao ramose azafady fa <hesitation> Ino daholo ilanao? Zany hoe mila mahay ma- magnaja olo ny tena base-ny zany e.